Edze eduaba reyɛ salad a, ibedzi nkan ahwehwɛ eduaba ahorow bɛyɛ ebiasa anaa anan. Dɛ bi a mango, anamuna, burosuow, mpuwa. Inya no dɛm a, ehohor ho kama. Afei, dza ͻwͻ dɛ esensen ho no esensen. Dza ͻwͻ dɛ ihuan so ihuan ho na itwitwa ne nyinaa fora. Afei iwie no dɛm a ibotum dze ndzɛmba afofor bi a w'enyi gye ho so dze afora. Sɛ emmpɛ biribiara bio a, itum dzi no dɛmara.